Ta a yiɗi folde kumci. To a looti limse se a siirya e ɗou leddi, labri di se folde ba-bangereji didi se folde e ɗou, so feccere les innde hauri e feccere ɗou nde ngam hauridi.